परगती सबद सोच के हाम्रा दिमाग मे काथी आबाइया हम दु हजर अशी साल मे बहुत पढ़ेमे कमजोर राहली मगर दु हजार यकाशी आते आते हम टांका पढ़ाई मे निमन से ध्यान डेलगली । पहिला पहिला हम बहुत फैल होइट रहली मगर आवी हम सब सब्जेक्ट सब मे पास होजाइशी ई देखे के हमर अपने आप मे खुसी लागैया कहके हाम्रा दु हजर असि साल के जॉन रहे । पढ़ाई के लेवल बहुत काम रहैया आखुनतार मगर बहुत निमन होगेल बा । ई सोच हाम्रा बहुत खुसी लागैया कहके दु हजर यकासी साल हाम्रा लागि बहुत निमन बा कहके हाम्रा लागि बहुत साथ दीए कहके ऊहएलगी । हाम्रा परगती ई हे बा कहके हम पहिला दु हजर असि साल मे आदमी सब से ओटन न बात चित न करीत रहली । मगर आवी आ के हम सब आदमी सब से घुल मिल होके बोलाइशी मज़ा बात सात कारिशी ककरों प्रॉब्लेम होई त हम ओकर जाके हेल्प करैसी मजसे । एतन हम मलतब सब जाना के ईमानदार होगेल बारी ई हाम्रा ज़िंदगी के परगती बा ।